Dirìu propi d'no anche perché se cuminciuma a mudifiché geneticamente le persun-e chissà ëndua anduma finì. Gia i mudificuma geneticamente le piante e la roba che mangiuma al e pa pi cume al era a l'origine, cuindi dirìu propi ch'al e profondamente immural